Sehe beme bala tcobo jeans ana e-ni ango boh sele fa emene timi ye roro fia fie fa fua timi ye ke-roro tcene wei dudu, onu yei wa tei nu, e-be fu bra oh sai zuzu ar-e ya k-de, febra enu lade, atepa masi ke eni bra fua, ale pa suru sii geei ke emi bra tca tho dou me-te tari me zuzu yor pua yo, dei ya mu sei yo emi o sun fo ma emi, emi bra ke an-go kpo bulu bele bo suo bulu bele beh enai powei bulu bele bulu ba tce fco, amene biri biri ke saimi oh, sele fa doh biri biri tca kei yo ala beh wuru boh suede eni posi ye tce emi ene tcah yor bu-emene ba mu da we eba fit hiamo ba fe feiya an-go teri, kaceam lo loi teiya bini lepi biri ya tuade ye sa kam tcam kereya, sele sele tcum mumu. Didi-do, bra ke se yo thatcumo sele doh sele doh mena bra ke sai yo tha emene ateni tceka do mene la gbomi eni tubo bai fei de ye, ela be aba-tori ke pe-le-de mulu ke pele bomo eyin kpo zini oth ama sho mo-de tceme dein bo-me sele doh beh eyin doh ke sele doh tamara tce pere-ya sele sei bra tce yoi tha thumo-nomu ye moma-ke nomi wene-yo egodoh geri tce pu-lo bo-dou mene mie pere-fran ha fran iye nanaowei sisi ekiyor tai pere-famo, omene zuza na misi ye zuzu kile oh gba enai gbi egberi sei sele feri kamo suo eh, sele tceme mie zini keme ere ba-nu sehe tceme leme bai eh, Sili kịmị kpọ lẹimọ nọ egiren kọ bo yi. sili omini ki bẹ akpọọ duu duo mu la eyi laa nẹ sili ki sei dein emi. Sili pou ki pou nimi sili pougha ba ebugha o. Ani bibi ni sili e yọfa sẹ. Emini timi a puəgha. Emini bei mi kpọ bẹ sili ke i lei mọ bịyọ bọ bọ nimi okubo ke ị lei mo bị yọ bo nimi izọn nanimi bịbị nị "okey izon k'aki gbaam' egberi ama? O! Izọn k'aki gbaam egberi ama? O yinye. Imini emi. Imini la gba mudụ laanimi. Be sili kị ị lẹimọ bịyọ bọ nimi. Be sili kọn biyo la nimi. Be kimi be wo maa kini paa kumo san zọzọ kpọ arigha ba zọzọ koo mumugha mo ke mi. Ani bibi ni sili kẹ mọ dọu kpọ didi dọuo! Ango ba kumo! Bina ba kumo! Yin-ba ororo ton kumo! Ani sili-dou pa mịnị kirigha yai yo! Kirigha! Sili dọude tain sẹ ebi yi ama ki kọn sili dọu me sili akini ebi wari keri sili akini ere nana sili aki ni e ta pere mo ere nana. Tibi sa gbe. Eyi fini na pri. Eyi-yeri yi yọ ki lakpo fini'apri a ba ni akini ara dise tubo ki tua mọ kpo kọn a pri Mo ke mieyi o wominini bisi ye bibi ni besili eyi beni womini lele sili dou sili be egiren o eoma kinii ki be me firii weni dou yi kpo alagha bo egiren bo doo bo owei dou yi kpo alagha bo egiren bo doo bo owei ikpo bona kini ihe weni m firi kiki aki weni ngida dou fiyi egiren e be dou fiyi egiren bibini womu didi dou o peretori marble o gba mo omini izon ki izon kimi o gba de fide kimi be ba nemighan e yo weri ko weri kpo o nemighan o rbano ba ki oba ko bai emi kpo onunnugha o esin timu ne bai kpo womini nemugja omini fideme omini you dee you do bo you ki you do ba toun digha asa kprwin kprein mo keemi ani bibi ni emini fido kpo kimu mini mu kpo eni ebi ari gba yi o be fido kpo mipa gba mo ogba pereroru owei tubouemu seri mu seri o ari be mini kpo izo om se pri na do izon ebi ki ka ki numous tun ni izon se pri nemi igba de marble peretoru omini bunu ki buru timi fime e bunu yo ki duo buo me O bei fị dọ yo titi kị duo sụọ yi kpọ omini ba e mumugha. Eh! Bẹ owei bei mi e mịnị kị zụọ yi o ba mọ numugha. Ama kpọ emim ba wo seni kị duo eni oku bo bo ema ki eye ama tan feyikpọ omini mumugha e. E sei ki sei kpọ enini ba seigha kpọ e wuru ki bou mo ela bai ya zini bo oge zini bo la ya eni oge. Efiyee mose me mobai erein ki kimi fi kpo bei me e seiyi gba kpo bo oge o emini ki fi bai erein kpo kimi ama inaki ko oge ki tei yi mini mi opu oge o! Eni ige be mieyi mini se doin mini mi aru kpo bo soin mini mi ogbo beni kpo you yi kpo bo soin mini mi eni duovei ekpedi be akini tie mo ke kini di timi gbene gbene gbene ki timi ne kiri di timi aki kiri wari o tua nimi emini gbogbola ki emi ani emini you de tain se eni ebiare mu kpo kiri na emi be owei be ah koko ari olotu we omini kpo keni akpo lokpolo owei ye keni owei kpo omini oge oweigha kpe se awere kpo emi ne nana mini apua-pua ya kino di ni e tua de nama pua se ki o mo emi